<hesitation> ŋ́ lǝǝmǝ mɨ akɛɛpǝ lǝ mɨ pɨ yáa wʊrʊ ŋ́ lǝǝmɨ Denice wǝ́ ŋ́ lǝqmɨ ajo pǝ ri rǝ akɛɛpǝ rɛ sɩsiɛrɩ kotu pǝ lée ci pɨ ŋ kaŋ nyɩmaasɩ ko turu pɨ lǝŋ pu gɨŋrǝ lo susui aɖɛ kotu pɨ lǝǝ pǝ tǝǝnɨ mɨ ŋlǝ lo ko gɨŋrǝ rɛ kɨ ŋlǝ la pwɩyɩ la maa lě epipǝ wǝǝ, ɛɛ mɨ ǝtɨŋpwe wǝǝ, pǝ ri rǝ enyipǝ rɛ koturu pɨ la karǝ acʊma wǝ́ ŋmɨ ŋkpɛ pɨ la lɔ mɨ pɨ le kpii rǝ acʊma kɨ ŋmǝ ŋkpɛ ŋmǝ mɨ ŋ́ karǝ wǝ lǝŋ poŋ kɨ ŋmɨ ŋ́ tii ǝnǝ. Saŋ kǝ́ ŋ́ nee ke ci pǝ wǝǝ, ŋ́ ke kpìi rǝ nuŋtumu ŋpaŋpa wǝ́ wǝ kǝ́ ŋ́ ne pe ci pɨ kǝ́ ŋlǝ mǝ pɨ yáa tɛɛrɩ kǝ́ pɨ lée ci pɨ ŋ kaŋ mǝ wǝǝ, ŋ́ ne ceeni pɨ baŋpa ajo mɨ denice wǝǝ pɨ ri rǝ enyipǝ rɛ sɩsiɛri koturu wǝ láa c mɨ kpɛɛ kɨ mɨ ŋ́ wʊrʊ mɨ pɨ kɨkpakɨkpa pǝ ponu mɨ mɨ aŋ ŋ́ nǝ́ǝ pɨ mǝ ŋ́ wʊrʊ mɨ omumuŋpǝ ɖo nɛ kɩto? Mumuŋrɛɛ lée ci mɨ ŋ kaŋ nyi; Mǝŋ lǝǝtǝŋ kɔrʊpipǝ sa rɨkɨsa wǝǝ, gɨŋrǝ sa lo susui ko ŋ na pa yaa. Vǝ́ yǝwe lǝ pǝ tǝǝnɨ lǝ̈ wǝ́ ŋ ne tii lǝ̈ nɨ nɨ pwɩyɩ ko oturu nya pwɩyɩ. Paa mɨŋ mumuŋyǝ wǝǝ, kǝ́ ŋ ya née tii lǝ̈ ŋ lǝ̈ e tii kɨ a mɨ yɩrɩ lë epipǝ o, ŋlǝ̈ a paa pa pwɩyɩ a maa lë epipǝ wǝ́ nɛ kɨto? Nɔnɔmeye lo ru kǝ́ lǝ̌ ǝtɨŋpǝ sa ŋpǝ paa pɨ lo lóo ko pɨlǝ ǝkɩŋyǝ sa pɨ ŋ pǝ; Vǝ́ ye le pe fii o nuŋ ho ŋlǝ̈ ǝ pǝ a pa yɩrɩ no gukpǝ re ŋwǝ ŋ ne re oyui ŋ nǝ pǝ ŋpa ŋpa o ǝ kǝ tɨ o mu pu lo nuŋ ǝ mɨ yee nɛnɛ mǝŋ gɨŋrǝwe paa a láa pwɩyɩ rǝ o ko rǝ; Kɨto wǝ ponu mǝ mɨ kɨ mɨ ŋ wʊrʊ mǝ omumuŋpǝ. kɨ pɨ ŋ ci pɨ ŋ kaŋ mǝ kɨ pɨ poo po pu, pɨ pǝǝ pǝ kǝ susurɔɔrɔɔyǝ rɛ pɨ kuoonu mǝ ŋmǝ ŋ́ yee rɨ mɨ nuŋ la kɨmaakǝ.